Ingye ngamathabungira omo bihugho bithanu; eky'okubanza ky'ekihugho kyayi ekyangikiremo e Uganda, eky'akabiri, y'e Congo, e Congo mungasokerayu ngaya wulayu amagonja, ngamathahikayu murundi mughuma, eky'akabiri, y'e Sudan, e Sudan, ngaghendayu ngayalebaya munywani wayi kundi thwabya ithwamabiriwunza buthuku bunene isithukilolanaku, e Rwanda, e kyakasathu, y'e Rwanda, e Rwanda ngaghendayu, ngaghenda okwa graduation eya uncle wayi, ekyakani, e Burundi, e Burundi ngaghendayu, ngayalebaya sungali wayi, abirithahibwayu mughalha w'abu thatha wayi, eky'akathanu, y'e Algeria, Algeria ngaghendayu, mungabana esi ee abakanyihererera neryo bamanyihererera omwa kihugho eky'e Algeria.